أولا، نمشي نـ نطفي الـ <hesitation> الويفي و لا الـ <hesitation> الكاتجي من التلفون نتاعي و نخليها عشر ثواني. نعاود نشعلها إلا شتها تاني ماهاش باغا تخـ تخدم نمشي نطفي الـ المودام نتاعي. تاني نزيد نخليها هاكاك وحد عشر ثواني و نعاود نشعله. إلا شت بلي الـ المودام ماش مشكلة فيه <hesitation> في الدار قاع راه عندهم لنترنت بصح المشكلة في التلفون نتاعي، نطفي التلفون نتاعي و نعاود نشعله.